Mi buran yidugo mi lanya va'etenga je mi dampata tan mido dilla. ngam mi jodan nder de'itaare be wallunki hakkilo mido dampa tan do dilla. lattan buri velugo buri jawal fu.